Quannu si parra di Vietnam, la menti pensa subbitu a la guerra chi ci fu contru l’amiricani. Sta guerra accuminciò versu lu millinovicentucinquantacincu e finìu doppu vint’anni. Mureru tantissimi surdati, picciutteddi chi vinevanu mannàti a farisi scannari. L’americani nun vulevanu chi nta lu Vietnam ci fussi un guvernu di cumunisti ma alla fini, nonostanti la putenza di lu so’ esercitu, persi la guerra.